﻿Ekiro nkitandiika no'kusaba, no kugenda okwooga, maliiriza kwooga nkatungayo ekya nyenkyakara nkairuka ngenda ha'muliimu. Nkarugayo rwebagyo, nkaija nkagaruka nketekereza, nkahumuraho, nkagaruka nka lyaho akantu, nkagenda kurora banywani bange.